Ye, ara-dalagna ny ampiasana technologie <hesitation> agnatsarana fahaizan'olombelogno satria ny technologie aby io vokatry ny segnin'olombelo nagnambôtra azy, avy ake izy fitôvagna nentigny <hesitation> nagnamoramorana na nagnatsotsorana ny fiegnantsika olombelogno afahantsika mahita mahavita raha maro ndreky mahazo raha maro amin'ny fotoagna hely.